<hesitation> Tena tsy haiko mihitsy aloha hoe misy firy ny fiteny manerana an'izao tontolo izao an. Fa misy an-jatonjatony eo angamba. Indrindra raha ampidirina anatin'izany ny tenim-paritra rehetra isaky ny firenena.